Pos... en tuviendu unas patas tan huertis los cangurus, puein dal unus saltus mu largus i movel-si mu ligeramenti en sin gastal de más d'energía. Essu es mu curiosu porque la huerça d'Australia sonin regionis anchas i secas. Amás, essus saltus les ayúan a escapal de possiblis predaoris o a dil mu largu en cata de comía o augua. I tamién las gastan pa mantenel-si en equilibru, i si es precisu, defendel-si.